<hesitation> untuk normal nyo tu sebenarnyo <hesitation> tiduk tu kan menurut dokter itu kan enam jam itu minimal, itu manusio tiduk tu supayo <hesitation> badan kito ni punyo waktu untuk <hesitation> ber regenererasi kato nyo kan, jadi semuo syaraf-syaraf yang ado di badan kito ni yang sehari-hari kito makn dak sehat segalo macam tu rusak, nah pas kito tiduk tu kato nyo tu proses dio untuk <hesitation> penyembuhan, nah kalo sayo pribadi tu kalo untuk <hesitation> normal nyo sebanrnyo sayo tu tiduk di jam sebelas itu nati tu jam-jam <hesitation> limo atau jam enam tu pasti sudah tebangun, yo kareno banyak hal, yo kareno kadang tu di ganggu kucing, iyo tu paling sering di ganggu kucing tu tebangun cepat tu jam setengah limo tu lah tebangun tu, ha kadang tu jam limo tu lah pasti bangun.